بصراحا بالنسبا ليا أنا, نخير نكون مؤلف يك- مشهور, على خاطر التأليف باش يعطيني فرصا كبيرا باش نعبر عن أفكاري, ونوصل رسائل مهمة للناس, ونكتب قصص تعيش معاهم, وتخلي أثر في حياتهم, الشهرا كمؤلف تجيبلي إحساس بالفخر وعزا في النفس, كيف نعرف اللي كلمات خلت بصما في قلوب الناس, وتفرحهم, وتثقفهم برشا.